Fransuzlar madaniyatiga keladigan bo’lsak, demak fransuzlar o'zlarining baland tipdagi modalari va milliy taomlari va san'atni, ko'ngil hushlikni judayam oshnolari bo'lganligi bilan ajralishib turishadi. <hesitation> Ularda etiket qoidalari judayam yaxshi rivojlangan va ish va shaxsiy hayot balansiga ham judayam e'tibor berishadi. <hesitation> Bundan tashqari ular <hesitation> o'zlarining eyfel minorasi bilan ajralib turishadi madaniy jihatdan.